തര്കിദു ഭരി ഏദു സമ്സ്ക്രുതി ഓജനോന്ദു ഔലന്ഛനി। ഗോദി, ഹിത്തു, മാമ്സ, തര്കരി വുക്ക ഓലിവു കബബു। ബക്ലവ മത്ഥു മേജേ, കോപുര ബരി ഫമോഉസ് ഫൂദ്। ഔലു ഗോദി, ഹിത്തു, ബ്രേഅദ്, പസ്ത്ര്യ് വുക്ക, ഫീദ। തയരമല് പേരു മാമ്സ പന്ദകോലി ധമീനു ഓലിവു। ഓഇലു തര്കരി വേദു ഥിനിസു മല്പു പേരു യോഘുര്ത്। സ്പിചേസ് വുക്ക മന്ഥി മല്പു പേരു സ്വീത് ഇതേമ്സ്।